Nən wa wa nən wa ɗoore a meera nən haa puka peler nən kaã nəwa tíiri nəu taa puku pakwukuran nə wo nə fangya mee nə fangga nə nən səksə mbəsa peller unən kura sə nebto usu u kweẽ raãnuwâ nə wa maaso nə wo naa kon tone winaɓəna ɓə pu kənaa ɓosara nə pu níína nə kon tone nə per tone nə sək mbə sǎǎ ɓan səksa tone ɓa nə sək níína mana ma wawo nə wasəu bə nən tas mee nə tom a kweẽ retey yane a puttaa diwa ba, nən kǎǎ nə tomoma lau wawowa wawo ndə bə kwalaviba, ɓaata ɓən wər ngaa wawo sem bə kwalaariɓa ra wawo ndə koora paakayab saye. Nə hima wawo mee wawo ra waso kam nə sem maawasora mee wawo a hana pər vâmawâ kam pəora nə tíí nə ka yôrma a hīdaa tiĩriwa nə peɗe, nə wo nə ped perimar nə ki. A u ɓan yarsə mee day wa sǎǎd mbəsəba nən tom níína mana nən tom ma wawo nə wo nə tiri himbe nə kaa wawo nə wo nə tiri himbe nə kaa sǎǎd nə tas warwo wawo siyo himba basa nə kaa səwa himbasəsa nə kwíí nə kwíí nə kwíí nə kwíí nə kwííi nə wo nə tiri mata kali nə fang himbasəsa pə kona na tiri a bongtər nən kura nebto wawon sen ngêkelekra, a kuweẽreteyâne nən wər ngaa mee sem mee tini ma gomnati yim pu nə bə kaus pusapu-pusapu pu, pupu midik wara abə kəna li wawobara mee miniu nə kure nebto wawoo wan sem ngekele ra. ɓaata bər wər ngaa wawo siyo yi bə kwah ribara hana sem wawo siyo ra níína, hana sem wawosiyo ra nííina nən kaã nə siki a sanglo a to’a hana nə taa sííyá hana nə tas emnama hana rə tas em. Gwateɓa <hesitation> nə kəuwə peera nə pee wonə fangga nə pee wono gwad ɓaata ɓaa kəuywə ngə koa sííiya puũ sííiyá ngə wo ngə fanga hana yǎmni yí ma’ǎ nebto sííya wan to nə leꞌa sííyâra tə ko ta tom toloto ma wina ɓəna tang tang a to’oto nə wər patatto a ham toꞌoto ɓa bəsə ɓa nəkura nebto ꞌusus sem ngêkelekre kwa nə nə fədkə paratto nə pər tas tinguatawa hana bəka sab waso kənə fǎǎ karat mee bənə fədkəsə a sinɓa toꞌoto yi kwəaari ngaa ɓan kěěsəwa hana ka ngə hɛs auwe ngékelek waso mee ngətiĩ ngaa fədkə bə ngən tomsə ba ra ausiyi yi pərra, hanan bə ngan bə kito kito ba auwe mee yi koa toꞌoti ra yi pəraa nə hima toꞌoto nə pər tǎǎ bəkawa, nə hima toꞌo nə pər too em namawǎ, nə hima toꞌoto nə sum sǐǐyâ yaake wa waso mee ngə kemu yi ko yi puú siĩyâ. Kiyaa ko yi kab kob aa leure bewěě fiding wâ kiyi niĩ hurud yí tiĩ monee, ki mono yi sun ara mee mīniu yi koa ra yí koa toꞌoto yī suna ra yí sum yi kora nííina bəsəɓa nə səkən sǎǎd tom nə bə kwəaariɓa a kaɗou wǎno a puttǎǎdiwa. Hanan səra nə pəta kau yôrmawan hana nəfad məbməb ra nə kura nebto kau yôrmavan sem ngekra hana ngaa waso mee ka le mee nə ma təfas ɓisa kən, kama kənə kǎǎ nə koa kau yôrmawâ nən pər bəka a kau yírmawa ben ngekelekra sentana ma embatowâna yi kwasoye nə leꞌe nə faɗ məb məb ra wâ nən keme yôrma yi kwalaari ɗing waso ən tom nə sau sau sau sau ngaa kam nə yôro, ngaa kam nə koa fəd kəra bəsan bə kwalaari ɓa emba hanayâmui yi kaa kuɗa yi kau yorma kwasira sem ngêkelekra. Maaso dəm nən kura nebto səm bolwa, nəng səm bol tang tang nən səm bol nən səmsə bol nən mon para maga hana ɓaa keme a mon wasoa ko fotta kə nə mon nə ko nə kongra nən səmsə bolwa siyas mana sal salla mee moree nən mon səya, nən səm sə bol wa ɓan yoõ nə ən təə nə ɗem hana ɓaa kwa kəd piɗ anse a kəd, a kəd a kəd, akəd ka hoo ən yar dən dʌ ꞌ nga mee ngən pər səmo ka yau ɗənda ꞌnga mee ngən pər səmo maabiri ya nen nííinə sen səmo maabiri ya ‘nen nǐǐnə sem ngêklekra maaso ɗən nau na se nən fədkə emba na mə ngékelek nən fədkə emba a kas laɗi ba a bə ɓan kuũ sə mee sanday school səba nən fədkə embə, emba ɓən kura nebto wàno nən kuwa nebto fədkə emba wa nǐǐna ma bəsan təə nə dem fěě ən tom nə ngaa kam nə an fədke. Nən kwa neɓto pala embawa, nən kura nebto fədkə embawa, nən kura nebto mbəsa wa peler a sín uwaso hana ka nə kěě ndə kan wa kə ndə taaka kaaka kaaka, kaaka kaaka nən kau bə tən fom sə ma emba ɓa nebto fəd kəra nən kurasə a embaniwǎ. Nə wo nə le fədkə embawa awo nə kangga nə to anyômaya a hint addu’amanto nə mee kurkurum ma tini masəma, maasəra dən nə wo nə pəts, nə tom an trii ɓǎǎyan naa mee mindike nən kura neɓto sək tinimsa səma wǎ nə wo nə pəta tom an hííi ɓaãyan u mar hit adduꞌa waatowan usus har ɗing nawà naa sín nən fad wiiyon faɗa nən nebto mara kaah ra wa sem ngêkelek ra nə kwə mei nasə kə nə tom an keẽ mara kaah ra hanana nə sen mee hana kə nə woro hana kə nə fom mi nə le nə keẽ mara kaahara nə wər bə fadsə mara kaahrara wa kwalaari to ra yi fədkə mbəsa peller daãn n kə naa ma kwěěregeyâne wa u kəna. Taa kaɗoo kwallaria puttaãɗiwawa sə wərə nəu mara kaahara rau hanayàmni pam mee yi kura nebto usu, ɓaats ɓə maꞌa bəsaa ra, hana ngə fəd kə bə ban kěěsə mee makaranta ɓare mee ngə kək ma mara kaahra ɓaa pəta ngə fək ra, fəg ꞌngaa papara mee miniu yin weɗa ngə ɗəta ɓol ɓol, ɓol, ɓol, ɓol, ɓol ɓol-ɓol ɓōl ɓōl dǎǎn bə ɓaa ka tomaa putɗiwa maa pə ngə kem keẽ sem dǎǎn a likarkar kaahwa raɓa ngə pa pavan rəbəd mbə ban tomsə a puttaa diwa ba. Nən kina nebto sem ngěkelekra, nə tom an keẽ nfara kaahraya nətom aru kau kau likarkar mara kaahrayawa ɗən a sikoo wa’no nabe nən kime nebto kweē rete yanewa a dətə hans kaɗ ma ɓaatara nəsem an koto kere nə sem an sər eteyane nə sem an fíí yare təng mana nə níĩ́səwa nə kon kíto fiding a kadoowano. Ferꞌusu ndə embato nə kong kito wâ nə wo nən kura nebto ɓaata ɓaa tən kadsə ma ɓosa ba rəbəd ɓaa tən kadsə ma ɓosa ɓa rəbəd han kəna xo ba, bə kəna keẽ ɓa ɓaa reẽna ra mee miniu nə pa’a parara hana far tən sən sə bol wa hana fer təsas makarantawa hana fer nə kíě sə mee tən kda toꞌotow. Hana fer tən taã sə tinggata we hana fernawa mee kam ramməra mee nə tung en ne kan bəsəba maasənə ɓan le me bəsə yimaaso kadoowano a put robawa nən kare nebtoꞌusu, nən kura nebto eẽ roɓa nən kansəya. Naata tom ɓə ngaa kaman eẽ patukya sedede pə ɓə kana, wanəto a nanii nə wər mee ěě roɓa ya yi fod ěěme sǎǎdyan ěě roɓaya ndə ěě kwalkaoo ya saye u pamsəwa <hesitation> rana ndə bə kwalaar ꞌ ba putwa saãd kam ka kan ẽe robma ɓaata ɓən non mono ɓə yawa ěě ra wa’no nən yau. Beẽ sem ngêkelekra, nə wər ngoa ěě ke sem kəm fadsə eẽ robaya ra ěě roɓaya hambi ngəm kan atom ngaa ngən kan eẽ paturaya, mee tə ɓaafa auyi pətə kura ěěraya mee tən kan kans ən fom nga tən kan ěě paturaya. Dəm nga ka nə keẽ so mee nən kura nebto kauma wǎnə afer tən kosaa makarantawa tən niĩ hamba maa aɗenda naakən fer usu tə ko hə to m fotta tə niĩyǎ hamba tə aiki ma nata tə ko fotta mee bə kou fotta kofə kure fədkəra jikira kaas tamwa ɓaa kə tən nikwa tə wo ma ɓaata pala, pala, pala, pala tə wo duru feẽ maʌso nga kaa nə keẽsəwa nə pəta konggo mayaahe ra asikoosiyi meeta minɗike tən sikin sikima nata tə ko fətte mee tən mee tə fədkə nə kong ma yaaka na nə kura nebto a fer ꞌusu mee miniu ferꞌusu me bas fədkə bəka ngaa kaa nə keẽsə mee kaah yi nanən ma’a bəkawa, baa fədka. Nə səkas bəka ataalə tik tik nə ma’à bəsaara ra, mee ɓaa fəd kə bəka a ferꞌ usu nə mee nə senggen ketang paã na ra a fer usu nən kura nebto mee tə niĩsa hamba maawâ tə butu baa tən pərsə kau kauwowa a lūkarkar malən yi pəta yi ɓaa likaw kar mere tə kauwa maldm yi pəta yi lə ɓaa líkarkar mee tə kauwa nəfín a yaa ɓaa tisə mee ndə yaa kwangyâ a kwau em ba ənə ti mee nə bə fədkəya ɓaa nə fədkəsa ɓəsə ɓa sǎǎd ɓə pərən, ya’mnə ete fiding a baa ɓa nasə mee nə ɓə fədkə ɓa. Fer ꞌusu baa pəta awo mee woa fədkə ɓəka a tom wǎnəto nə pərra ra ban fədkəra ɓa ngaa maləms ɓəm yoõ nə mee nən pər bəks, nə kun nebto bəsəbs wa sem ngěkelek ra. Maaso ɗəm afert embatowaato tə niĩsəwa tən ko tə bíti mbəraã kuklu. <noise> Taa wo dluuru ma nata, ən wíí hê mee wíínə pətə faɗa ko tə kěě mbərǎǎ tə bili, tən ko tə tula a mbərǎǎ to tom pala mbərǎǎ waato fer ꞌusu mbərǎǎ səma fem mbərǎǎ ɗekɗek kəmaa ra, mbərǎǎ nəd nəd kəntələnggə tə ko tə tulə ɗǎǎn tən tom pala tə piɗ tə wo, masso ɗən a fer usu ɓan la kwa’arta, tən lab kwa’anta ta han mee ngə kwa’ara kən ngə lab kiva ara ‘nga hamma kongaa kwe mbərǎǎ, nə pəta kweẽ. Mbərǎǎw ma kwa’a ran nə kwěě mbərǎǎw ma ɓǎǎ ma kwa’ara, nə kwěě mbərǎǎ ɓǎǎ ma ma kwa’ara fer ꞌusu ɓǎǎ ən ən tas ɓǎǎ a kwaã mbər ǎǎ wâ sem ngawaso ngə baɗ yar o hě pə ngə kwǎǎ waato yar ko baɗaa ra ngən ko maa kwa’ara ꞌnga ngə kwêê mbərǎǎ ɓangga ngah wo farwano nəníísəwa. Dəm tən koa wa koɓaawa <hesitation> a ura ɓaatasa kosə tərre sə wa kobaa fer usu ma waato bəsəɓa ən tom tə bə kwalariɓa ɗəm ə ndə bə nə rə tasə nə sək ba, tə ko tə wa koɓaa fer usu kobaa yi kwalaari yi sem ngaa u ngawaso ban wərsə ngaa yi fom bəsalan wara fer usu koɓaa yi kwalaari nə pəta ko konə wa ko ɓaa, nə wa koɓaa naira pusapu rab ahaa pawonon naa wo nə woo hamba maa nə liri luktasəna dǎǎn u hirawa nə wo nə tiri u koɓaame dǎǎn nə wonə gwad mane ma paane kob aa dǎǎ nə wo nə gwad <hesitation> kən ka ɓəna koba ɗǎǎ a pusapu rab a hǎǎ pawono, siyi.